Omuntu owaakwekoma koma nikimuyamba, obumu nikimuyamba kwega, habwokuba haroho obu okusanga nkekintu tokimanyire nosanga omuntu ariyo nakikora, nosobola wamukwatiraho oba wamukaguza kinu nibakikora bata, oba oryaaho wasanga naiwe oyegere.